Solar solarnen huji isaa mayenan huji issa adhuu khaketeni dhuth kakeni dhuathan inin ibidhii dhufanii ibidhii khaa akamta sitimaa simu iraa hin chargetha wonn dhudhu iraa hin midhafetha thaanen hinbobefthaa inni adhuu vuthee dhub halkn Mal adhun hinjree iss washetah sitman with konnekhtite dhub akhan inin yaani adhuu akhanii fudhe dhub thaa bobefethin wonn biriran tumetheni innin malsun hindamuu dhafee